Anisan'ny fomba amam-panao lehibe a Japon agny zany izao tsaraindreo hoe hanami izao. I hanami io moa zany da tsy ino fa fankazana ny ririny amin'ny fijerea ny voninkazo sakura mitsimoky.